When you talk about a good wedding ley have so many types of way of marrying yeah like in our traditional setting we do traditional wedding ley also get ley white people wedding where you can go to ley church ley court and thing neh you marry but me i’ll describe a good wedding to be a wedding where first of all ley person you are about to marry ley should love you one because na a day some people can marry then ley white people call it divorce you see ley break up again all ley money you spend behind la wedding the a can jeh go in vain and thing neh so me first of all a good wedding should be a wedding where ley two couple neh may up la mind to live together forever and ever traditionally i’m a traditional man so me I prefer to do my traditional wedding before I do my white people wedding ley pin- pon pin- pon wedding in our setting if you love a woman and you decide to marry her. First of all you have to pay ley woman kola which ley call dowry when you dowry your wife in our tradition a shows that yes you respect ley woman and you value her when you pay her kola you may her proud among her friend neh to know dah you get good intention for her you first meet her family people neh you give neh your view la you leh leh daughter and this is your intention for her you meet her parents and you pay ley woman dowry when you pay ley woman dowry a show a sign of ownership yeah in our traditional setting when you pay your woman dowry you ley man a give you confident to know that la woman the for your one you na show yourself to her family people neh and ley accept it and ley know la yeah you want marry leh daughter after you pay ley woman kola you may ley woman proud among her family after paying ley woman kola if you get any money na to do ley white people own where you wey go to ley court you register. Your make your wedding document and thing neh then you can start planning for ley wedding where you will buy your wedding clothes neh ley people neh where will stand in your wedding you prepare for ley food ley reception all la one the la planning you can’t jeh wake up and say you want marry becor marry la something wor is about lasting la something wor ley bible seh encourage people to do ley say lay man wey leave his ma and pa house and establish his own house with his woman so wedding na play play thing na children thing before you get marry a good to plan so a good wedding will be a wedding where you plan nobody force you to marry yourseh come together with your woman to may thing right la me in my own sense la way how I see a good wedding to be wedding na something you can jeh say you want marry today then you jeh marry it’s a long term thing where you have to do proper preparation becor wedding will be inviting people other people will come celebrate with you and thing neh you mon get food. Drinks and thing neh for la people wedding is a happy occasion wedding la something wor when a happen to you a happen once in a lifetime so la something where you need to prepare good be strong as a man before you get marry so i’ll describe a best wedding to be a wedding dah you take your own time to plan you do proper planning before you go into a some people can’t plan for leh wedding ley jeh feel money can do everything la ley where you can see some people ley marry ley can’t stay one year two year ley go ley divorce but if you do proper planning for your wedding la woman wor you decide to live your whole life with or man you decide to live your whole life with so you have to take you own time to plan a proper plan wedding is ley best wedding iny own nor view.